Ny tongolo sy ny tongolo gasy mba tsy mba hitehirizana azy ireo elaela dia hamainina tsara, mba tsy haniry. Atao amin'ny toerana maina. Ary tongolo gasy de ahantona amin'ny toerana azon'ny rivotra.